أنا احب اكثر اني انا لو اعيش في بيت على شجرة لأكثر من سبب راح يمديني إن أنا اتمشى أكثر على رجولي يمديني يتوفر عندي غذا اكثر اما تخيل لو تعيش على مركب في بحر بس طيب وبعدين ما عندك شي غير بحر بس ما يمديك تطلع برا البحر. فاظن ان انا افضل أكثر إن أنا أعيش بشجرة او بيت على شجرة راح يكون افضل